Latabla zen̈y midika raha amin̈'io ao fampitraran-draha, na haingon-tran̈o karàha in̈y fa ny ten̈a mety amin̈any zen̈y fampitraran-draha, ohatra oe <hesitation> fampitraran̈a kapila, fampitraran̈a entan̈a, zen̈y ten̈a ilaivan̈a latab- latabla àby io.